Ata ọven ekɨ kɨp ganwẹ abọni anyi nẹ ni igbei ga ọven ma ọgọnọ-a-egọnọ ẹna ẹbọni eno ware igọnọ ni si se ma babọri aka kẹ uromo amọ yẹ umu zimi urẹ sẹ nọ ana gbala, gbala ma gwa awo̱ akakẹ urom awọ abaní uyẹnẹ yẹ ara awa efu bi udoro yẹ urẹ gọbọ gọba gọbọ, gọbọ ọvẹn yẹ gwa awọ ure uru uma-oo nyi mọ igbe-e ashi osom we urung uru ufu nọ ada ege ọvẹn nwẹ ẹnẹb so edudu yẹ ẹrẹ ẹnẹgẹ ni ẹta, yẹ ọsọm ọsọm ugọmọ uru uda mọ ubi gang nọ ada ọvẹn ekɨ ekɨp ga ọbọk emo, emo abọni ada ga ọbọk ayọ etu ga-a ọvẹn izẹg, nungọ azẹgẹ eto ye nungọ a-a-ana iwowomi anungọ nungọ ana iwowomi, iwowomi ẹrẹ ẹbọni ẹna wangẹ gwa uru uzẹg vwa uru-uzẹg ga ẹgọp, wa-a-gwa erungi gwa ama gwa urunyi vwa ama ege ẹdada nwẹ ẹrẹ ẹnẹng ntak ye emo ada ga oirmini, emo ada ọnọnẹ ujin ere gbahagbaha ere owara ere.

Erom wa nung ada ẹrẹ abo gọbọgo̱bọ ẹdọk yin gi nyẹnẹ ga ẹmot ọyọngọ mfe mọ egọnẹ ẹna ubin yida min-ndomo yẹ or fa awa ja-a-akpọng areb si-i-i ida itum iyẹn ne ẹnung ebi ege eromo nwẹ ẹnẹnẹb ema adiri udiri ayungọ ana iwowoniẹ azẹge-izẹg ayungọ nungo awaru owuaru ọrọk ene ada ọvẹn ekɨkɨb gu abek emo, emo abọne akɨb ga ọbọk ayọ agọbọ usa ye asa amagọbọ yẹ emo agei nọ gange are bẹng ayẹ ure gangẹ ugo p ọrọk nwẹ agobo ni usa nwẹ usa nwẹ ẹgọna akakẹ usa yẹ egomo ọvẹi efu, anaranè ọvẹn ekɨb garange ga edudu nwẹ.